Ndikkinami mi jooɗa haa dow korowal Miɗo yiɗi jooɗi e ñaawo mawɗo, kono mi waawi jooɗi e fitina tawa mi ɗaɗi. Kadi miɗo waɗi yowtere e dabbunde tawi o naatataa laawol.